Frein ndraiky ediny ampiasaigna amina bisikleta na tomobily de anao ôhatra le mandeha mafy be regny de anao hidôko to de afaka manery i frein i fogna to de midôko zaigny le bisikleta na tomobily ihentinao.